Thabuni, thabunii highire matumithi mengi. Haghire thabuni ta aina nyingi, haghire sabuni ya kuthambia, hayo thabuni yathambia shombo. Haghire thabuni yethambiaa pho chooni, haghire thabuni ta aina nyingi. Mira thabuni nifurie haghire thabunii ye kuthambia. Thabuni yekuthambia kuondoa sabuni yapho kusambia kwenda bafuni kwa kuthamba fomalia thabuni thabuni yakuthambia kora bafuni. Mira thabuni yahambia shombo, thabuni vambia vyombo kwaaondoa thabuni nambia shombo kothembe fumburu kicha, koshea ndukukwaivike kindo kichaa kimacha ikae kithambia shombo. Na thabuni edekia chooni, kuondoa thabuni idekia chooni kwenda idekia chooni kindo kicha na ukwara ipho choonyi kwa matumithi ya chooni. Na sabuni tichi tanganywa tu, thabuni ya choonyi chiva choonyi, sabuni ye sambia vyombo chiva ata- yethambia vyombo na sabuni ye kuthambia chiva kuthambia. Mira ighire vandu vengi thabuni ni hiyo ye kuthambia harima ghenda thambia shombo. Hiyo hiyo kuthambia, yo- thambia vyombo wairima ighende kuthambia, kindo kirachi vakicha. Uosha kindo kichaa tabu nesheha utigha vena makundi aru kanana. Ikundie vo kauthu ire thabuni yee ethambia vyombo vyapho ive ya vyombo. Yekusambia iwe kuthambia, na ya choonyi ive ya choonyi. Ukamwingira thabuni mbareyo kwa irima hira findo faulu vichaa ukathanganya thabuni itairima ikuthababisha findo fivichwa viwe ndao, nefea kuendea nakuaji. Na bacteria nyingi tiravie na hikyo kiwie uwichike thabuni, thabuni ikuthambia hiwe kuthambia. Na thabuni ya vyombo iwe ya vyombo na ya chooni iwe ya chooni. Itho ndo thabuni njicha. Nakushea thabuni ikuthambia, thabuni ya kuthambia niteache chinyukia. Mono ukathambe thabuni yethambia vyombo chiva njichaa. Thabuni yei kuthambia ive inyu- ighire inyukie kimachano we uthambia unyukie kindo kichaa. Thabuni ya vyombo ichishigha inyukie hiyo maana thabuni ya- ethambia vyombo ikanyukia, vyombo vyaighira mbongo mbichwa ena kio. Ukavika kijo ena taani kurambika thabuni ya ire mbumbo ichikonda kijo. Henaicho thabuni ya kuthambia inyukie mira ya vyombo inanyukia, ya chooni pia yairima inyukia maana chooni nauchighae haghire mbongo njicha. Hizo ndo thabuni nifurie.